Pues neyb yë pues kap a'ax neje'e nyaka takach pues nebya a'ax nëkë jukyajtëm pues jadun a'ax dun nëkë jukyajtëm kap a'ax dun neje'e tyakach.